Ereyɛ edziban a wͻfrɛ no sandwiͻh a, idzi nkan twa wo paanoo mu ebien. Afei, fa a odzi kan no edze atͻsodze a etwitwa kakra dze gu mu ,sɛ epɛ a nna akyew kyirefuwa nso kakra edze ato atͻsodze no do. Ewie no dɛm a, paanoo ne fa kor a aka no, iyi na edze to ͻfa kor a ndzɛmba hyehyɛ mu no do na eka bͻ mu nna kyerɛ, wo sandwiͻh no ayɛ krado.